Ie, ireo sakafo azo heverina fa mampitombo hery dia ny voankazo rehetra, ao ny papay, ny manga; nefa misy koa ny voamaina, misy konko nefa ireo haninkotrana rehetra toy saonjo, vomanga, mangahazo.